أول حاجة غادي نبداو بيها هي نشكروه بصدق، حيت الشكر كيبقاس طريقة آه مزيانة باش نوريو الشخص المكانة ديالو عندنا، من بعد غادي نشرحو ليه علاش حنا ممنونين ليه، و نوضحو ليه كيفاش المساعدة ديالو، قدرات تعاونا، و كانت عندها قيمة كبيرة بالنسبة لينا وغادي نوضحو ليه آ إننا غادي نكونوا فرحانين بزاف إلى شي نهار آ قدرنا نعاونوه ونرجعوا ليه الجميل ديالو